กะสิมีหลายอยู่ล่ะ กะญ้อนว่าเศรษฐกิจมันกะบ่ค่อยดีเนาะช่วงนี้ คนกะเลยพากันหาที่พึ่ง เพื่อว่าที่สิให้มีเงินไว้สำรองไว้กะ

สมัยนี้คนใซ้หลายคัก ญ้อนว่าบ่มีเงินสำรองเอาไว้ใซ้ในยามจำเป็น ยามฉุกเฉิน หรือว่าห่าลางคนใซ้เอาไว้ใซ้ผ่อนของใซ้หลาย

มีน้อย แทบสิบ่ค่อยเห็นคนใซ้บัตรเลย ส่วนหลายมีแต่ซื้อสดเอา ใซ้ญ้อนว่าคนรุ่นก่อนน่ะเขามักเก็บเงินเก็บคำเอาไว้ใซ้ยามจำเป็น

เดี๋ยวนี้มีหลาย เขาเอาไว้ผ่อนของหรือว่าเก็บเป็นเงินไว้สำรองยามฉุกเฉิน

ถ้าเป็นไปได้กะบ่อยากแนะนำดอก เพราะว่าบ่มีอิหยังได้มาฟรีฟรี เอาเงินเขามาแล้วกะต้องกะคืน ถ้าบ่คืนกะเป็นหนี้เป็นสินเปล่าเปล่า

คิดว่าบัตรเครดิตดีกว่า เพราะว่าได้สะสมแต้ม แล้วกะได้วงเงินที่หลายกว่านำสามารถผ่อนของที่มีมูลค่าได้หลาย

ส่วนหลายเลยสิโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพราะว่าโอนจ่ายอยู่ไสกะได้ สะดวกแล้วกะง่ายนำ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

เหมาะกับซุมนักธุรกิจหรือว่ามีงานประจำที่ตายโต เพราะว่ารายจ่ายอะ มันพอดีกับรายรับ มีบัตรไว้อะ เพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน

กะเครียดอยู่จักหน่อยล่ะ เพราะว่าต้องจ่ายเทิงดอกเทิงต้นให้เขากว่าสิเบิด

บ่มีผลหยัง เพราะว่าคนกู้คือเฮา แค่พยายามจ่ายให้ตรงเฮาพอ

บ่มีแผนว่าสิกู้เงินในอนาคต เพราะว่าตอนนี้กะบ่ได้เดือดร้อนอิหยัง พอมีพอกะอยู่แล้ว

อันดับแรกเลยกะคือ ต้องมีฐานเงินเดือน แล้วกะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยบ่ต่ำกว่าหกเดือน

ซ่อยได้ เพราะว่าเป็นเงินของซ่อยจากการที่ซ่อยแบ่งเก็บแบ่งซ่อย

สำคัญคัก เพราะสิได้สร้างความตระหนักฮู้ให้กับเด็กน้อย ได้ฮู้จักเก็บออมในอนาคต แล้วฮู้การวางแผนทางการเงินของเจ้าของ

ข้อยเลือกใซ้ชีวิตแบบบ่มีหนี้สิน เพราะว่าบ่ต้องมาท่าแบ่งเงินใซ้หนี้ให้ไผ อยากใซ้จ่ายอิหยังใซ้ใซ้ไป โดยบ่ต้องคิดหลาย

สามารถพัฒนาได้บางส่วน เพราะว่าบางคนกะมีทุนทรัพย์บ่พอในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้ดีขึ้นได้

คนสมัยก่อนกู้มาเพื่อให้พอต่อการทำกิน ต่อยอดธุรกิจ กะสิบ่หลายส่ำคนสมัยนี้

เป็นเรื่องปกติ เพราะยุคสมัยเปลี่ยน เศรษฐกิจกะเปลี่ยน เฮ็ดให้คนน่ะต้องยอมเป็นหนี้หลายขึ้นเพื่อให้มีชีวิตรอด

กะต้องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารตั่วเนาะ เขาถึงจะแนะนำกะแล้วกะให้ข้อมูลที่กะต้อง

เคย กะต้องลองหายืมนำญาติพี่น้องก่อนตั่วเนาะ

กะเสี่ยงหลายอยู่ เพราะกะบ่กะว่าคนกู้สิจ่ายครบบ่ หรือว่าขาดส่งบ่ ถ้าบ่ส่งกะลำบากกะต้องส่งแทนอีก

สะดวกกว่า ญ้อนว่าใซ้เอกสารบ่หลาย แล้วใซ้สามารถรู้ผลได้เลย

อยากกู้เงินไปสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวหลายที่สุด

กะคุ้มค่าอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีโครงการหลาย เรียนนำแล้วกะทำงานนำกะได้

กะสนใจอยู่เดะ เพราะว่าเงื่อนไขง่ายต่อการอนุมัติผล แถมยังได้เงินไวนำ

ส่วนมากจะลงทุน เพื่อให้ได้เงินเร็วเร็ว เพราะว่าแฮ่งได้เงินเร็ว แฮ่งเอาไปใซ้จ่ายได้เร็ว

บ่เสมอไป เพราะความถนัดของคนบ่คือกัน ถ้าจับทางถืกวางเงินถืกถืกรวยเร็ว

กะต้องถามรายละเอียดกันก่อน ว่าที่สิพาไปลงทุนน่ะเป็นแบบใด ได้ค่าตอบแทนกลับมาเท่าใด จั่งสิบ่ได้เสียเวลาในการลงทุน

กะต้องเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุตั่วเนาะดีกว่า เพราะว่าถึงสิได้กะแต่ว่าเป็นการลงทุนเอาไว้กะยามเฒ่า

ข้อยว่าทองคำดีกว่า เพราะว่าทองคำสามารถขายแล้วได้เงินเลย ถึงแม้ว่าราคาสิขึ้นสิลง แต่กะสามารถขายที่ร้านได้เลย บ่ต้องท่าคนมาซื้อ

กะต้องเป็นเงินลงทุนตั่วเนาะ เพราะว่าหากบ่มีเงินเป็นทุนแล้วอะ กะบ่สามารถสิเอาอิหยังมาทำทุนต่อยอดได้เลย

กะพอได้อยู่ เพราะว่าการลงทุนบางอย่างต้องเกิดจากการออม กะสามารถเอามาเป็นมรดกได้

กะคล้ายคล้ายการเสี่ยงโชคอยู่ เพราะกะบ่รู้ว่าลงทุนไปแล้วสิดีขึ้นหรือว่าแย่ลง

สนใจหลายขึ้น เพราะคนสมัยนี้มีความอยากเป็นนายเจ้าของหลายกว่ามาเป็นลูกน้องเขา

สามารถเอาไปลงทุนต่อยอดกับการค้าขายออนไลน์หรือว่าเปิดร้านขายอาหารแบบดิลิเวอรีกะได้

กะสิกะจากผู้เชี่ยวชาญหลายกว่า เพราะว่าเขามีกลยุทธ์ในการสอนหรือว่าแนะนำกะ ให้ข้อมูลกะได้หลายกว่า

กะมีส่วนอยู่ เพราะกะบ่สามารถลงทุนในสิ่งที่กะบ่มักได้ ต้องเกิดจากความมัก แล้วกะความถนัดของกะ

กะต้องสอบถามข้อมูลการลงทุนนั้นก่อน ถ้าบ่มักกะบ่ลงทุน แต่ถ้ามักกะจะลองเบิ่งก่อน

อันดับแรกกะต้องมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานการลงทุน แล้วกะข้อมูลการลงทุนที่เพียงพอแล้วกะกะกฎหมายนำ

กะต้องลดเงินทุนลงเพื่อให้เกิดการขาดทุนที่น้อยที่สุด หรือลงทุนตามความต้องการของตลาด

อยากลงทุนกับหุ้น เพราะมันสามารถรับเงินปันผลได้ แล้วกะได้ผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่หลายขึ้นนำ

ข้อยกะว่าดี เพราะมันสามารถรับเงินจากราคาหุ้นที่สูงได้ แถมกะยังได้เงินปันผลนำ

กะกะในระดับหนึ่งอยู่ เพราะว่ามีการอัปเดตระบบ แล้วกะมีการทดสอบความปลอดภัยที่รัดกุมขึ้นกับระบบอยู่เรื่อยเรื่อย

กะกังวลอยู่ เพราะกะบ่กะว่ามิจฉาชีพสิเอาข้อมูลกะอะ ไปตอนใดและเอาไปด้วยวิธีใด

กะต้องเป็นธนาคารกสิกรอยู่แล้ว เพราะว่านอกจากระบบสิเสถียรกว่าหมู่แล้ว ยังสามารถโอนจ่ายเงินขณะอยู่ต่างประเทศได้ โดยที่บ่ต้องแลกเงินก่อนเลย

ข้อยมองว่าอาจจะให้ลูกค้าติดต่อทำธุรกรรมผ่านแอปหลายกว่าแล้วกะง่ายขึ้นนำ

ข้อยว่าธนาคารไทยพาณิชย์โลโกงาม เพราะเป็นรูปใบโพธิ์ แล้วกะสีบ่ฉูดฉาด เบิ่งเป็นทางการดี

อยากให้ธนาคารเพิ่มการซื้อตั๋วเครื่องบินแหน่ เพราะว่าลูกค้าสิได้บ่ต้องไปหาจองตั๋วหม้องอื่นให้เสียเวลา ครบ จบ ในแอปเดียวไปเลย

มีบริการซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่ถืก แล้วถ้าถืกรางวัลถืกสามารถขึ้นเงินได้เลย โดยที่บ่ต้องเสียเปอร์เซ็นต์

สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลย แล้วกะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน

กะรู้สึกว่ามันกะดีอยู่ อย่างน้อยกะกะลดการเกิดโจรกรรมการปล้น เพราะว่าบ่ต้องพกเงินสดติดกะไปหลายหลาย

กะรู้สึกว่ากะดีอยู่ เพราะสิได้ปรับให้เข้ากับลูกค้าที่มากะบริการให้ง่ายขึ้น และลูกค้ากะจะได้มองเห็นถึงการใส่ใจของพนักงาน

กะกะว่าตอบโจทย์ทุกวัยอายุเดะ เพราะความต้องการของแต่ละคนบ่คือกัน ความสบายใจกะบ่คือกันนำอีก

ธนาคาร ธ.ก.ส. เพราะว่าเป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรโดยเฉพาะ แล้วกะมีบริการทางการเงินที่หลากหลายนำ

กะคือการวางแผนการเงินในการกะชีวิตแต่ละมื้อและในอนาคตข้างหน้า

สำคัญคัก ถ้าเฮาบ่มีการวางแผนไว้ก่อนในอนาคต เฮาอาจสิบ่มีเงินเฮาเลยเฮาได้ จนต้องเกิดหนี้เกิดสิน

เริ่มวางแผนไว้แล้ว เพราะอายุเริ่มหลายขึ้น ต้องวางแผนไว้แต่เนิ่นเนิ่น ยามเฒ่ามาจั่งสิได้มีเงินใซ้

กะสิแบ่งกะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แบ่งเก็บอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์

ควรมีความฮู้เรื่องนี้ เพราะว่าถ้าบ่มีความฮู้ฮู้สิเฮ็ดให้การฮู้ชีวิตลำบาก การเงินฮู้ติดขัด จนเฮ็ดให้ต้องเป็นหนี้เป็นสิน บ่จบบ่สิ้น

คนรุ่นเก่าเพิ่นให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินคัก เพราะเพิ่นคึดฮอดลูกหลาน บ่อยากให้ลูกหลานลำบากคือเพิ่น

กะสำคัญเท่ากันนั่นล่ะ ถ้าบ่ประหยัดเงินกะเบิดเร็ว ถ้าบ่หาเงินมาตื่มกัน กะมีค่าเท่าเก่าคือเงินบ่เพิ่มขึ้นเลย

กะต้องหาของที่มีอยู่มาขาย ให้มีทุนมาต่อยอด เพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้น

กะมีคนสนใจหลายอยู่ เพราะเศรษฐกิจบ้านเมืองบ่ดี คนเลยต้องมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อบ่ให้เสียเงินโดยใช่เหตุ

บ่ค่อยซื้ออาหารสำเร็จรูปถ้าบ่จำเป็น ได้เงินเดือนมากะแบ่งเก็บเพื่อกะยามฉุกเฉิน

ต้องมีการวางแผนไว้อยู่แล้ว เพราะว่าเฮาจะต้องจำกัดการเฮาเงิน เพื่อบ่ให้เกินงบในแต่ละมื้อ

หนึ่ง เฮ็ดให้เงินที่มีอยู่เบิดเร็ว สอง เฮ็ดให้เฮาบ่เฮาจักการอดออม และสาม ยามเงินเบิดนำไปสู่การกู้ยืมเงินคนให้เกิดหนี้สิน

สามารถเฮ็ดได้ เพราะเฮาเฮาจักอดออม แล้วเฮาเฮาใจเจ้าของในการตัดสินใจซื้อของว่ามีความจำเป็นเพียงพอบ่

อันใดบ่จำเป็นกะตัดถิ้มไป อย่างพวกอาหารสามารถเฮ็ดกินเองได้กะบ่ต้องซื้อสำเร็จ จะประหยัดกว่าแล้วกะกินได้หลายมื้อนำ

สำคัญกับชีวิตคัก เพราะถ้าบ่ออมเงินไว้ ในอนาคตอาจมีเรื่องที่ต้องใซ้เงิน ใซ้จะบ่สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้

กะสิเก็บออมไว้ตั่วเนาะ อนาคตบ่แน่นอน เก็บไว้ยามจำเป็นหรือคนในครอบครัวลำบาก

ส่วนมากกะเป็นแม่เจ้าของเอง เพราะเลาสอนการอดออมแต่น้อยน้อย เพื่ออนาคตของลูกเลา จั่งบ่ได้ยากจนคือเลาอีก

จากการเฮ็ดงานพาร์ตไทม์หรือว่ารับจ้างเล็กเล็กน้อยน้อย ที่พอสิเฮ็ดได้ บ่กระทบกับงานหลักของเจ้าของ

กะกะสึกว่าอึดอัดอยู่จักหน่อย เป็นหยังคือบ่เว้ากันตรงตรง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

มันควรสิเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็กน้อย วัยฮู้จักความพู้นไป เพราะเด็กน้อยจะได้เกิดการคิดและฮู้นำไปฮู้ในอนาคตต่อไป

ประมาณสองหมื่นบาท เพราะว่าเพียงพอต่อการใซ้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วใซ้เหลือเก็บนำ

กะคือการกะจ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยบ่คิดหยังหลาย แก้ปัญหาด้วยการกะเงินอย่างเดียวเลย

กะคือภาวะที่มีเงินกะเพียงพอต่อรายจ่าย แล้วกะเหลือเก็บโดยบ่เดือดร้อนไผ

กะต้องถามเจ้าของซะก่อนว่าต้องการมันอีหลีบ่ เอามาแล้วสิกะคุ้มค่าบ่ แล้วกะมีความจำเป็นต้องกะขนาดนั้นบ่

เงินสามารถเฮ็ดให้คนเปลี่ยนไปได้ เพราะว่าการมีเงินหลายหลายหมายความว่ามีอิสระ สิเฮ็ดหยังกะได้

ภาษีกะคือเงินซุบาทที่กะเสียไปเล็กน้อย จากการหัก ณ​ ที่จ่าย เวลากะไปซื้อของ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น

กะสำคัญคักอยู่ ถ้ากะบ่มีการเสียภาษี ประเทศไทยกะกะสิมีแต่คนเห็นแก่กะกัน บ่กะจักแบ่งปัน แล้วกะบ่รู้จักพัฒนาประเทศกะกันให้เจริญ

บ่เคยยื่นภาษี เพราะว่ารายได้บ่หลาย ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เพื่อเอาไปพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาการศึกษาของเด็กไทย แล้วกะการคมนาคมต่างต่างในประเทศให้เจริญ